gott kvöld met var slegið í þátttöku í úr þeim hópi hafa fundist nokkrir einstaklingar með æxli með æxli sem ekki var vitað af og forstigsbreytingar sem getur verið undanfari æxlis þau eru komin hingað til mín Sigurður Yngvi Kristinsson prófessor í blóðsjúkdómum og Kristín Einarsdóttir sem greindist með fjórum árum velkomin takk ef við byrjum á þér Sigurður

í fyrra og fékk miklar undirtektir í nóvember í fyrra og Guðni t h Jóhannesson forseti var fyrstur til að skrá sig um miðjan nóvember og síðan þá hafa sjötíu og sjö þúsund sjö hundruð sjötíu og sjö Íslendingar

fjörutíu ára og eldri skráð sig þannig við erum gríðarlega ánægð með þetta þetta hefur verið vonum framar auðvitað skemmtileg tala mjög góð tala reyndar er þetta

daga gömul tala en ég ætla ekkert að skoða þátttökuna aftur því ég er sáttur við þetta akkúrat núna þetta voru þeir sem skráðu sig

fæddir sjötíu og fimm eða fyrr og hversu stórt var þýðið sem þið voruð að gera ráð fyrir

sem eru fæddir nítján hundruð sjötíu og fimm og fyrr að vera með og það eru rétt rúmlega hundrað fjörutíu og átta þúsund einstaklingar þannig nú þegar eru um fimmtíu og þrjú prósent þjóðarinnar búin að veita upplýst samþykki

gerist er að þegar fólk fer í blóðprufu af hvaða ástæðu sem er hvar á landinu sem er þá fáum við leyfi til að skima það blóðsýni fyrir þessu

forstigi mergæxlis sem er einföld blóðprufa þið eruð búin að skoða hvað þrjátíu og fimm þúsund sýni núna þrjátíu og fimm þúsund sýni til okkar erum ekki búin að skima þau öll því við erum að vinna í þessu

og svo erum við að hitta fjörutíu manns á viku sem eru að greinast með forstig mergæxlis

hversu margir hafa greinst með mergæxli úr þessum sýnum sem þið hafið skoðað af þessum sem við höfum skoðað þá eru fjórar hingað til sem hafa greinst með

á því stigi þetta var fólk sem var ekki með nein einkenni og vissi ekki af þessu já og í rauninni fólk sem var

sérstakar rannsóknir heldur voru þau með almenn einkenni bakverki sýkingar þreytu og að megrast eða eitthvað slíkt þannig þau eru að greinast mun fyrr heldur en þau hefðu gert ella og

til lyfjameðferðar og eru núna í slíkri meðferð

eins og þú kallar það s já þetta er kallað til aðgreiningar frá forstigi mergæxlis þetta er semsagt aðeins lengra gengið heldur en forstig mergæxlis en þó ekki orðið að

þetta eru þá sjúklingar sem við erum búin að greina og þeir eru rúmlega tuttugustu og þeir eru þá bara undir

þeir fara þá í aðeins þéttara eftirlit

en við gerðum ráð fyrir í upphafi og eru svona aðeins nær því að

það má gera ráð fyrir því að margir þeirra verði komnir í lyfjameðferð núna á næstu árum og það er í rauninni það sem öll rannsóknin gengur út á

að skima Íslendinga fyrir

mergæxli til þess að geta boðið þeim meðferð fyrr heldur en áður en einkenni sjúkdómsins koma fram Kristín þú greindist með fyrir fjórum árum og varst í raun einkennalaus en ég greindist fyrir tilviljun á þeim tíma ég fékk saklaust rifbeinsbrot eins og er algengt en svo greri það bara ekki og ég fór eitthvað að láta skoða það og vegna þess að læknarnir voru svo glöggir að þær sáu það var eitthvað meira að heldur en bara einfalt rifbeinsbrot þannig þú fórst í meðferð

og náðir þér að fullu

jú ég náði mér mjög vel og ég

er nýbúin núna í meðferð aftur sko eins og kannski sést á mér af því þú greindist aftur í vor fjórum árum síðar já fjórum árum síðar akkúrat eiginlega ég er búin að fá alveg frábær fjögur ár

hefur langað til að gera hef bara verið undir stöðugu eftirliti einmitt hjá Sigurði en það

þú hafðir búist við því að greinast aftur þannig það vofði alveg yfir þér já já

mér var alveg gerð grein fyrir því strax í upphafi og það var ekki verið að draga neina ég færi í þessa meðferð svo myndi ég fá einhver góð ár svo kæmi þetta aftur

ég fengi miklu lengri lengri tíma en fjögur ár eru bara fín fínt að fá bæði fyrir mig og fjölskylduna en svo bara jafnar það sig

fram á veginn og ert ekki þú bara tekur þetta sem verkefni klárar það og svo bara þegar það kemur þá kemur það þú getur hvort sem er ekkert stjórnað því fundið það og ég held það sé ekki til neitt sem getur minnkað líkurnar á því að þetta komi aftur eða auki líkurnar á að þetta sé lengra þetta er bara svona og það er ekkert hægt að æðrast yfir því þú bara tekur þetta eins og þetta er og þá var bara að byrja upp á nýtt og taka þetta verkefni áfram eins og ég er búin að gera núna

þetta tekið mikið af þér svona heilsufarslega núna já já dálítið ég verð eiginlega alveg að viðurkenna það þetta er ekki einfalt að ganga í gegnum þetta ég reyndi samt að undirbúa mig mjög vel ég var alltaf í leikfimi og ræktinni og gerði allt til að reyna að undirbúa mig líkamlega fyrir þessi átök sem eru vonandi að ljúka pínu erfitt núna undanfarið en en svo bara horfa fram á veginn og vona það besta þér finnst ekkert óþæginlegt að hafa þetta svona vofandi yfir þér veistu það að ég reyni bara að horfa Fram á veginn fram á við ég er ekkert að þýðir ekki neitt þú bara horfir fram og nýtur þeirra ára sem þú hefur og þess tíma sem þú hefur

stefnum að því að þetta verði sem lengst einhvern

það er enginn eilífur ekki ég frekar en aðrir

ég hlakka bara til að fara að takast á við allt sem ég ætla að gera núna þegar þetta er yfirstaðið fara að spila golf og skemmta mér

allt sem mig langar til að gera ferðast og njóta lífsins og njóta lífsins ég geri það bara svoleiðis það er gott hugarfar en kemur þetta er það vitað við vitum í raun sáralítið um ástæðu sjúkdómsins þetta virðist koma algjörlega upp úr þurru við þekkjum eiginlega enga áhættuþætti fyrir þessum sjúkdómi eins og

að offita reykingar og einhverjar svona

er í rauninni lítið sem ekkert þekkt og þetta er eitt af þeim tækifærum sem við höfum með þessari er að svara svona spurningum um ástæðurnar og hvernig við eigum að fylgja þeim eftir en hverju breytir það í raun og veru fyrir þessa fjóra sem greinast svona á fyrri stigum sjúkdómsins hver er munurinn á því að greina fólk á því stigi og þegar fólk er kannski lengra komið með mjög alvarleg einkenni hverju breytir það fyrir bara horfur og lífslíkur það breytir í raun gríðarlega miklu við gerðum rannsókn fyrir nokkrum árum þar sem við einmitt skoðuðum þetta og

að við fórum svo af stað með sem við sáum að þeir sem hafa verið í eftirliti út af forstigi

það er meðal annars vegna þess að nýju lyfin sem við notum það hefur ekki verið viðlíka bylting í neinu krabbameini en mergæxlum

erum að fá fullt af nýjum lyfjum á markaðinn sem lengja líf og

þú sagðir mér hérna áðan að þú hafir farið í fjallgöngu í sumar í miðri krabbameinsmeðferð það er nú ekki venjulegt

nei hún er svona meira hörkutól heldur en að meðaltali en það

þekkja

aukaverkanirnar minni og öðruvísi og fólk getur oft unnið og farið til útlanda í fjallgöngur og spilað golf eins og Kristín gerði en þetta eru dýrmætar

séuð að fara að selja þessar upplýsingar

heyrt

ekkert til í því við erum ekkert að fara að vera rík á þessu þetta er algjörlega í eigu Háskóla Íslands og Landspítalans og við getum aldrei selt þessar upplýsingar og fólk bara veitir upplýst samþykki það er kannski allt í lagi að geta þess að við erum að loka fyrir átakið

núna á árs afmælinu þannig fólk hefur tækifæri út nóvember til að skrá sig inn á

punktur is heimasíðunni okkar

hægt að nota rafræn skilríki eða íslykil og þeir sem vilja skrifa með penna og senda okkur bréf geta gert það líka ert þú með skilaboð til fólks já

vil ég hvetja alla til að taka þátt í þessu því ég held það skipti svo auðvitað er það sjokk ef þú fengir upplýsingar um að þú ert með sjúkdóminn eða forstig eða eitthvað það er alltaf sjokk en það er betra að fá sjokk einu sinni og lifa svo góðu lífi vegna þess að þú færð góð lyf bara frá því tvö þúsund og þrettán þannig þá var hitt ekkert mál en það sem mig langar líka til að segja af því ég hef verið spurð oft að því að þú skráir þig núna á

þú þarft ekki að fara í blóðprufu

það eru margir sem halda það

þeir sem hafa nú þegar farið í blóðprufu þeir

já já þannig þú þarft

að skrá þig aftur eða þú ert ekkert endilega látin vita gangi þér vel og ykkur báðum takk fyrir komuna takk

gott kvöld það er ákveðinn söknuður eftir kalda stríðinu tíma þar sem allt var klárt svart og hvítt segir Steingrímur Eyfjörð sem opnaði á dögunum sýninguna þar tekst á hann við arfleifð kalda stríðsins tíma þar sem Íslendingum var þeytt inn í nútímann og hafa allar götur síðan verið hálfgerðir gestir í eigin landi að mati listamannsins Bergsteinn kíkti í

titill sýningarinnar er dregið af sálfræðilegu fyrirbrigði sem hefur verið þýtt sem og merkir að sjá alls kyns myndir úr ótengdum formum og

munstrum Steingrímur segir að þetta sé eins konar vísun í sjónmenningu Íslendinga fyrir siðaskipti af því að fyrir siðaskipti erum við með list fyrir hina

ákveðnar myndir sem að fólk þekkti og skildi og gat lesið og svo táknmyndir síðan varð líkneski voru eyðilögð og bannað að vera með myndir á sumum stöðum á einhvern hátt þróaðist þetta út í að fólk fór að sjá andlit

í dag er þetta meira tengt á sýningunni sækir Steingrímur innblástur í kaldastríðsárin á Íslandi þegar neyslumenningin hélt einmitt innreið sína af fullum krafti það er alveg öruggt að okkur var varpað snöggt flytja inn hugmyndir og hluti sem voru algjörlega framandi fólki þá er spurning fór það að búa til einhver andlit úr því með

fer ekki mikið fyrir því í dag

við lifum í algjörlega innfluttum heimi ekki bara hlutirnir heldur það sem tölum um og segjum ég vildi setja upp einhvers konar minningu um þetta ástand sem klárt svart og hvítt gott og

er þetta innlegg í pólitíska umræðu okkar daga þótt fimm hundruð ár séu liðin frá

að Marteinn Lúther gagnrýndi kaþólsku kirkjuna er kirkjan sem reis upp af þeim gjörningi ekki yfir gagnrýni hafin segir Ólöf Nordal myndlistarkona hún og Guðrún Kristjánsdóttir stóðu á dögunum fyrir gjörningi í Hallgrímskirkju þar sem gestum var boðið að prenta eigin mótmælaspjöld og negla upp á vegg að hætti Lúthers Bergsteinn leit við á sýningunni þessi þessi gjörningur er unnin í tilefni af því að fimm hundruð ár eru liðin frá því að

fórum að skoða betur Lúther og söguna sáum við að þetta hefði aldrei orðið nema stormur í vatnsglasi

við ákváðum því að vinna okkar verk þannig í þessum sama anda

annars vegar

að raða lausaletri í orð eða setningu eða skera út mynd eða orð við fengum leyfi til að vera inn í kirkjunni bókstaflega til að langi ásinn sem liggur inn eftir altarinu

ás

stofnunarinnar í átt að

á sem við búum til með þessu verkstæði þvert yfir kirkjuskipið sem er þá ás mótmælanna eða það er svo fallegt hvað fólk tekur þessu

og vill eyða löngum tíma í að dunda

raða saman orðum eða skera út sína